खुसी खुसी मतलब कथी कॉनो वी काम हम हाम्रा काम करडेल आउसाँका खुसी आइय जैसे हाम्रा जनम दिन आलख जन्मदिन मे हम बहुत होईसी । जन्मदिन मे जैसी हम मंदिर मंदिर के पूजा करैसी जाके भगवान के गोर लगैसी ज आजू हाम्रा सब मनोकामना पूरा होस । किसियों हाम्रा साथ ननीमान न होस ककरों ननीमान करले बारी त हाम्रा मफफ करदेहा हम सब किसियों माफी मागईसी । हम आपन हर्क बिरथड़े के दिन हमे टंक भिकारी सब के पैसा ऑइस डाडेसी पैसा ऑइस डेलसे हाम्रा बारी खुसी मिलैया अपने आप के । खुसी सबद हाम्रा आउसाँका चीज से जूदल बा ऊहएलगी हम ककरों दान करैसी त हाम्रा पुनिया कमाइसी हाम्रा बारी निमन लागैया उ हाम्रा <hesitation> दया दीय। कहके जो निमन से जिबे खुसी रहिया अपना लाइफ मे जकर हम मदत करैसी बोलदेय आटने त हाम्रा बहुत खुसी लागैया उ हे सब से हाम्रा खुसी जूदल बा हाम्रा लाइफ मे ।